Si pensu che la demucrasìa a sie la furma pi giüsta dë guvern, pürtrop ëncöi le persun-e a van pa vuté e cuindi la demucrasìa a trabala. <hesitation> A sarìa ëmpurtant che tüte le persun-e andeisu vuté për serni ël guvern